Biby haiko hoe rapide zao: tigre, lion, soavaly, regny. De ny haiko hoe medameda fandehàna regny zao: sokatsy, sangorikatà, zay zao haiko.